<hesitation> Fandrahoana netim-paharazana avy any Azia tiako anh sady mahaliana anahy anh de le ramen, de akeo koa le zareo mahandro hanina maro couleur ah, zany hoe agnaty vilagny be de atobakan-jareo akao aby si akao aby si <noise> hitanao akao pomme de terra, karaoty, zainy raha jiaby io <hesitation> arisikan-jareo agnaty iny aby si de igny tiako aminanjy.